اختار انه اقضي حياتي كلها شابا بالغا لانه لان <hesitation> ال- مرحلة الشباب افضل بكثير من الطفولة وبعد يعني عندك خيارات أوسع وأبواب اكثر يعني اكثر من انه تكون طفل ما بيكون عندك نفس الخيارات يعني